Teknologi udah makin berkembang ya jaman sekarang apa juga dah pakai teknologi, beda emang kalau bicara zaman dulu ya, sekarang lu mau ape misalnye lu laper lah sekarang kita dari handphone aje bisa kita pesan tuh makanan, ngucluk-ngucluk tuh datang tuh makanan itu namanya teknologi, terus ape lagi kita mau mau mau beli oh ngantri, misalnye kita beli tiket lha dulu kita contoh lah kita mau naik kereta api misalnye kan, lah kereta api kan dulu kita ngantri ya beli karcis tuh di loket lah bejejer, lah kalau yang mau buru-buru kesikut pada berantem, gue buru-buru enak aje lu ngantri dari tadi gue, saking kita mau beli mau naik kereta api doang tuh contohnya, lah jaman sekarang kita pes bisa pesan tuh dari handphone tuh, tu tiket kereta api iya, lha apa lagi contoh sekarang teknologi <noise> kita mau <hesitation> ngerekam ngerekam suara kita mau bikin suara kita bagus segala macem lah sekarang banyak banget lah khan mic kaya begini misalnya ya ni kalau kagak ada teknologi ya. Kita kalau lagi contoh lah kita di lapangan misalnya di lagi upacara deh jaman dulu kolah kita, kalau nggak ada teknologi pak nggak pakai mic satu kudu tereak-tereak, trus suara kita mesti kegaowakan ampe kenceng banget, tenggorokan kita sampai kering, lha makannya teknologi ada mic, dibuatlah tu mic, jadi kita ngomong enggak pakai kencang banget tapi suara kita kencang tuh ampe ampe belakang, tinggal kencengin aja tuh speakernya. Kalau zaman dulu belum ada mungkin ya teknologi-teknologi kayak begini ya orang juga mau gimana gitu, ya cuman memang kalau dipikir teknologi itu dibilang ngebantu <noise> buat kita ngebantu, karena kan dia memudahkan kita kan. dia ya itu tadi contohnya kita mau dari rumah kita pesen makanan tuh kita buka handphone aje tuh bisa ini, terus ape lagi berkabar kita sama saudara kita yang jauh, kalau nggak ada teknologi ye handphone dan dulu kita mau kabar orang yang di kampung gimane ni namanya punya saudara kan, ngabarin dia gimana gitu kalau terus kalau ada teknologi pakai surat kantor pos orang tuh mondar mandir kita ngirim hari ini kita berharap besok sampai boro-boro namanya belum ada <hesitation> transportasi yang lebih cepat ya kan. Lha makanya ada handphone diciptain itu teknologi, jadi apa kata mau nanya kabar doang ni ma orang tua kita misalnya kita di rumah, gimane mah segala macem kita bisa telpon kita bisa apalagi kita whatsapp cepet kagak nyampe satu menit kagak nyampe, jadi teknologi itu sebenarnya cukup sangat ngebantu kita buat memudahkan kita tuh buat <hesitation> mema memudahkan manusia lah lebih tepatnye, cuman memang ada ada ada ada kurang baeknya juga namanya ya namanya teknologi kan ada plus minus ya kalau kata orang mah ya, dia ya tadi mungkin salah satunya ngebantu tapi minusnya kan kadang kayak handphone kita ambil contoh ya, teknologi ya lha jaman sekarang bocah kecil bocah tiga empat tahun lima tahun handphone dia udah dia udeh bisa gitu loh, dia dia sekrol sekrol tik tok segala macem, nah itu kadang kita kurang kurang manfaat di situ kan kadang kita kurang kurang ape ye namanye agak-agak minus ye ni teknologi digunakan buat seperti itu, cuman mau gimana lagi setiap ada yang ya namanya barang ciptaan ya ada plus ada minus ya kita kita nggak bisa <hesitation> menapikin deh kalau bicaranya <hesitation> lagi bocah juga agak bingung ya, tuh bocah kan kita bingung mau nyalahin tu orang tua apa mau. Tu bocah tapi manfaat juga buat tu orang tua, satu bocah lagi pada ape pundung kalau bahasa ini nya apa ye ngambek gitu, lah kita orang tua nih bingung kasih deh hp kasih die nonton youtube, kasih dia main game di hp segala macem lha diem, jadi dah perlu lagi itu obat-obatan segala macem tuh, kasih hp aja tu bocah diem die, die die anteng bae maenin handphone segala macem main game dah die main yout nonton youtube segala macem, ya itu kalau bagi si orang tua mungkin terkadang manfaat tapi khan kita yang bicara efek sampingnya nanti ya, tu bocah jadinya terikat banyak kan kurang bagusnya, satu bocah kalau kita nggak ajarin cara makenya yang benar mata dia bisa minus, ntar mata die kabur pandangannye segala macem terus ape lagi otaknye tontonan tontonan yang dia dapat itu dari dari dari konten-konten di youtube segala macem yang kalau memang nggak bagus <hesitation> die serep ye kan ama dia kan, jadi jadi jadi apa buat karakteristik dia tuh ya itu apa yang dia tonton apa yang dia lihat jadinya tuh kalau yang bagus dilihatnya ya akan jadi bagus buat dianye nanti gede segala macemnye, tapi yang nggak bagus kita susah ngontrolnye sebenarnya maka nya kalau kita bisa nggak hidup tanpa teknologi sebenarnya bisa dijawab bisa-bisa aja kita ya dan zaman dulu kita ambil contoh orang dari depok mau ke bogor. Ya nggak ada teknologi zaman sekarang gitu yang canggih segala macam mungkin, ya mungkin dulu motor segala macam sih udah ada cuman nggak terlalu banyak seperti sekarang ya, terus makanan orang zaman sekarang mau mau masak gampang teknologi kompor segala macam kan tu minyak segala macam kan termasuk perkembangan teknologi juga ya kan. Masak segala macam lah zaman dulu pak die nyari ke mane hutan segala macam gitu cari kayu buat ngebakar ya kan nggak pakai nggak pakai tuh gas segala macam, dibakar tuh kayu bisa kalau dibilang bisa mah bisa aja kalau kita mau ini cuman kan memang sekarang udah udah eranye teknologi berkembang ya, susah juga kalau kita nggak ikut update kalau kita nggak ikut berkembang ya ketinggalan yang ada, yang ada malah kita jadinye ya itu bisa di apa ya, ya sebenernye kembali lagi kita harus manfaatin teknologi tapi kudu kudu sesuai dengan pakemnye kudu sesuai dengan <hesitation> manfaatnye kalau bisa kurangin tuh yang yang gimana ngejaganye itu ya udah nih mik buat pengeras suara nih jangan sampai mik ini buat gua lempar ke ke kepala orang kasarnya kan gitu ya. Kalau gua buat ngelempar ke pala orang benjol, nah ni ini gua coba buat sampein <hesitation> yang baik-baik misalnya kan kayak gitu ya, jadi gua ngomongin yang baik-baik aja kalau bisa gitu ya yang nggak baik-baik ya jangan pakai mik kasar gitu, teknologi ya memang kembali lagi ke kitanye gitu sebagai pelaku atau pemakai <hesitation> teknologi zaman sekarang gitu, edukasi kita kasih ke orang-orang yang yang kasarnya orang dulu yang belum paham teknologi, memang kadang gitu sulitnya ada pengalaman kebetulan kerja di rumah sakit, ada dokter yang sepuh dia jadi <noise> dia terbiasa <hesitation> ngebuat laporan dokter eh ngebuat laporan pasien itu masih dari kertas manual tuh, pakai pulpen gitu ditulis ama kertas gitu penyakitnya apa bu, segala macam ditulis masih di kertas tuh karena memang dokter sepuh ya agak sulit ya, jadi nah itu kan udah udah udah ketinggalan zaman ya satu enggak efe efesien juga kan waktu lambat segala macam <hesitation> flownya jadi apa namanya <hesitation> lama gitu pasien jadinya enggak bisa cepat buat <hesitation> ganti pasien lainnye, nah kendalanya kita memang kalau ngajarin teknologi ke orang yang dulu ya sepuh ya gitu ya, agak sedikit perlu apa namanya eh pelan-pelan. Trus kita kasih pengertian juga kenape pelan-pelan ya ya itu dia sebenarnya dia ngerti gitu loh, dia udeh paham karena kan dia satu statusnya dokter ya, kalau ngomongin pendidikan die pasti otak segala macamnye ini cuman die udah males nih ngerubah habit nih ngerubah kebiasaan die, ah gua dah biasa kayak begini segala macam, cepat segala macam, lebih dia merasa lebih cepat kayak begini gitu dibanding gua harus pakai komputer segala macam, cuman itu kita kasih pengarahan pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan ya kite dampingin gitu loh, begini dok caranye nih makeknye nih pencet ini nih, pencet itu nih bisa sebenernya kita kita ajarin pelan-pelan bisa, ya cuman kudu sabar kudu kita telatenin kasarnye kita mendingan kita ngajar kita ajarin anak-anak yang baru baru masih kecil ibaratnye yang pengen belajar teknologi dibanding yang agak udah agak sepuh gitu, buat belajar ke teknologi karena agak dia udah terbiasa hebitnye kan udah udah kebiasaannya tuh dulu ya gua begini begini cuman kalau kelamaan kelamaan akhirnya die terbiasa kok dan cepat ya mungkin ya itu kembali lagi ke penangkapan si orang masing-masing ya jadi teknologi bisa kita masukkan ke siapa aja gitu ke yang sepuh gitu yang orang lama orang dulu orang bilang mah atau ke ya udah pasti kalau ke generasi. Z sekarang mah udah pasti lah ya teknologi dari genggaman mereka dia dia ya itu lahir segala macam aja dia udah udah udah ketemu yang namanya teknologi segala macam, cuman memang ya itu kembali lagi kalau kita bisa nggak sih hidup tanpa teknologi kalau di hutan mungkin bisa-bisa aja ya, kalau di hutan kita nggak terpapar tuh same teknologi di gunung segala macam nih, ya kita bisa tuh ya kita coba dah tu berburu segala macam tuh makan makanan yang ada orang-orang pedalaman mungkin masih bisa dah tu kayak begitu, karena dia lingkungannya juga nggak ngak ngak ada tuh teknologi segala macam, nggak terpapar nggak ada listrik masuk segala macam ya dia benar-benar masih masih ini apa namanya nggak ada alam alami, dia masih ya itu makan mau makan ya berburu, dia mau makan dia dia dia <hesitation> nyari umbi-umbian apa <hesitation> singkong segala macam lari ke hutan segala macam, masih kayak begitu gitu jadi mungkin ada zaman sekarang masih ya mungkin ya tapi di pedalaman ya dia bisa hidup tuh kayak begitu karena dia nggak terpapar juga, tapi kalau di kita yang udah di kota gitu yang ruang lingkupnya memang daerahnya udah udah ya semuanya serba teknologi. Kalau kita ketinggalan teknologi kita bakal yang ada apa. Ya ketinggal gitu tertinggal gitu, wah ada ada ada yang terbaru nih, ape, oh aplikasi ni bisa manggil orang datang buat mijit, wah serius lu iye cuman pencet aplikasi ini doang ntar orangnya datang, lah serius kalau dulu kan kita cari ya, mana tukang pijit kasarnya kan kayak gitu ya, terus sekarang mah dari handphone aja tu pakai aplikasi ini orang datang mijit segala macem trus ape, tukang servis tukang servis sudah bisa juga pakai aplikasi, kita ada rusak ape di rumah segala macam, udah pakai kayak gitu lah kalau kita nggak up to date gitu ya kita nggak nggak berkembang kita nggak ini ya akhire kita masih kebiasaan sedari sebelum-sebelumnya. Ya kembali lagi teknologi memang meringankan untuk <hesitation> peker untuk manusia tapi memang kudu <hesitation> kita kudu ape namanye <hesitation> berhati-hati juga namanya ama ama teknologi, kalau kita nggak berhati-hati ya salah juga kita nggak semua teknologi itu bagus buat kita sepenuhnya tapi berkembangnya teknologi itu memang harus ya karena manusia kan ke depan ini kan lebih lebih lebih lebih terus berkembang dari <noise> segi kecepatan segala macam untuk <hesitation> untuk untuk ape namenye. <hesitation> <hesitation> memudahkan dia gitu dalam ber <hesitation> dalam apa segala apapun, dalam hal apapun mau ye itulah gunanya teknologi sebenarnya memudahkan dia untuk <hesitation> segala macam apapun hal apapun itu. Nah kalau ada yang keluar koridor itu ya mungkin ada kesalahan-kesalahan dia memahami teknologi tersebut jadi kita nih yang yang kasarnye yang udah agak paham mungkin ya yang udah gak paham teknologi, kita coba nih kasih edukasi atau kasih tahu dah ke ya itu ke orang-orang yang mungkin dia udah terbiasa nih ama ama teknologi nih, yaitu handphone-nya segala macam terus apanye segala macam nah kita tutup ade kasih tuh namanya tu edukasi tuh kita kasih tu biar dia tahu tu oh ni tu manfaatnye begini ini tu jangan begini sebenernya itu penting ya itu kalau kagak bahaya juga buat buat generasi-generasi kita kalau teknologi, aduh sekarang sekarang sekarang aje ya foto foto kita bisa di muka kita nih ya bisa dirubah ama muka orang jadi <noise> kalau itu kalau orang yang salah memanfaatkan teknologi akhirnya apa die jauh dibuat jahat jadi dia berbuat jahat tuh sama orang lain, di di dimirip-miripin lah mukanye terus apa ye suara kita bisa disamain juga ama ama suara yang kita pengen jadi gitu buat nipu gitu. Bu nih anaknye bla bla bla bla bla pakai teknologi bisa dirubah suaranye, jadi ya itu kita kudu tahu namanya teknologi kita kudu up to date namanya teknologi memang, lah karena kenape buat kita paham, oh kalau ini tuh memang editan oh ini tu teknologi ini jadi kita nggak gampang ketipu sama orang yang udah tahu teknologi duluan. Nah kita ajarin cuman ke temen-temen kita yang kita kenal dekat yang ape namanya anak-anak kita manfaatkan teknologinya dengan baik dan benar, yang bijak jangan sampai salah kalau salah akhire jadi kriminal. Hidup tanpa teknologi zaman sekarang juga salah nggak nggak bisa agak sulit tapi tanpa teknologi kita hidup juga nggak bisa tuh namanye uh apa uh berkembang gitu yang ada malah kita bisa di gitu di tipu-tipu kejahatan zaman sekarang ya, semua memanfaatkan teknologi yaitu tadi, dari foto dari, suara apa lagi aduh semua memanfaatkan namanye teknologi. Sekarang kita nyimpen duit deh lah nyimpen duit sekarang dulu mah mungkin kalau orang dulu ada yang di bambu ya gue juga kagak ngerasain tuh duit nyimpen duit di bambu celengan segala macem lah sekarang tuh nyimpen duit. Di bank udah ada tempate yang gede, terus kita mau ngeluarin duit kita nggak pakai duit, kita pakai ape zaman sekarang kris teknologi itu, kita cuman kayak kayak foto tu kita kita arahin tu ke kamera tuh ke ke gambar, gambar kotak-kotak tuh udeh keluar tu duit, duitnye ape angka tu kan teknologi. Itu zaman sekarang tuh gimana kurang mudah kalau dulu mungkin bawa dompet gede-gede segala macam kagak sekarang mah udah ada handphone aja mau bayar segala macam, makanya orang sekarang agak susah bawa duit kes ya kang parkir sih agak-agak berkurang nih pendapatane nih kalau teknologinye berkembang jadi udah nggak pakai uang receh. Ya cuman begitu kalau kita mau teknologi terus berkembang kita juga kudu up to date kita kudu ngajarin juga ke anak-anak yang generasi di bawah kita jadi biar teknologi uh terus berkembang, tapi sesuai dengan uh porsi atau manfaatnye biar nggak ada disalah gunain hidup tanpa teknologi agak sulit di tahun di zaman sekarang hidup dengan teknologi kudu hati-hati zaman sekarang.